Zéro, zato, roanjato, telonjato, efajato, dimanjato, eninjato, fitonjato, valonjato, sivanjato, arivo, zato sy arivo, roanjato sy arivo, telonjato sy arivo, efazato sy arivo.